Waci mi ga ɓwa shinkafa, mig kiti shinkafanga dikir tsi, anti gi carbila anti gi kiti kukwa ka yihimta tin ga kiti tuhum ka puwa, mi sakati imin kin mbwiy tin ga pow kwa tuhum kara harti ka hahi mi ƙi ɓwa tin ga kiliyari kara wulhi imin ka haraya mi ɗi harawa ga jakti imi ga pu a thlimbila a thlimbila a thlimbil imi girgir gadiya pu imi tam thaku wa mi gi pu imi tamthakuni ajakti bamta shinkafani kwa kira tuhumni sai imi girgir anti ga puwari, na waci tiyar bwa niyaru ti yar maɗankyar ni amma na kulini nda kiti shinkafa ni kan puta ata mad, nda pila shinkafa gwannatin ma nda ɗena kiccikici wa kickicari injin ki kicimta, mim mdilaka ta wuti hyel kata kicimta, mdilaka ta kicimtawa mi tuum ni kim mbwu ta shirwar pani kwa tuhum ka tsa bwata ndaɗiya kicawa amma a yaru yarna kicimta, ka ya po kwa tuhum mi tuhum kim mbwuyi tin yara puwari miyar ki bwati tin ɗa harti ka hahi miki bwa ki kila kenan tin ga kiliyar ka ve ta di kambila gisi lukwa nciyari, kan ndik sukwar kaa punkir ka punkir ka punkir la maɗankyar, amma na kulin mi dak kurti ka bwani da pila aɗe ta bwa katan kata yahirimtaziwa nda bwa half dose kan bwati ngwa rakka rakka rakka kata mbikamti mda, ga kwa bwar ga kwansa ga kwasa imi ga kwabdar ka thiragi apa cinga ga kwa sa imi aɗi kur bwawa, to ayaru ya di sindi jilin yiniwa sai na wacci. Kulin tsu an jili bmwa shinkafa mada zaman nadda nahara kulin anti dana hara pan gwa mi jalofma da kiti timatir da kiti manjani dakiti kome dadi sulhi sulhiwa tin da shinkafan kin bwiy ndikiti ndi punkir ta kir kata bwa kata liyi mindang sultima kandi mbamtani kwadaku kandi kiti kandi puwa. Ka di pila apir mi ki bu ka pal tin nda kleri, kan lukwa diki da maɗanker wai ngwa adi bwa ka yahirmta tsiwa, dakwa kwasa da kwa sa imi karnnya aɗi kurir bwantatsi ata uwa. To an bwa shinkafa na kulim a mada zaman, amma a yaru yarna pu akwa tuhum hiyi ka yar pu imi akwa tuhum kota bu kadaku apila yar yihim ta ka kukwa wami ka tasawa ka robawa, sakada roba ɗiwa ɗewa ka ɗewa tinda pwarnga ki kari, ka ɗewa yihi shinkafa nge, kara yahimta kora pu akwa tuhum kara harti ka hahi, mi ƙi bwa mi gir kliri imini ƙi beti shuwa, mi ngir tsukwarika tsai ga aɗi bwa wa, ga kiti imi kora pu a thlbikari athlibila tuhum ni har kata bwa, komnya aɗe bawa, kuma imini girgir atsi uwu akwa gallon, wami gadiya kiti imi temthakuwa, ga puwa ka shenni a thlibila thlibili ajakti thata, miki ufititsi ti gir kliri ki bwani, tin ga kliyari kara vi, mi gir vi ata di, saka dika, kowani mɗa a kit tasani ga puwari gi punkala sukwar, gi puwa gi punkir sukwar, sukwar ki bara, a pani anti yar na bwa shin kafa.